अगर आप के ओर शहर मां छिन जाणा, माना आप नैनीताल घूमण छिन जाणा। आप चांदन कि मैं ऑनलाइन होटल बुक कर द्यूं भई। आपन गूगल पर ल्योखण नैनीताल मैं सबसे अच्छा होटल, नैनीताल मां सबसे बढ्या होटल क्वो चि। तेका बाद आपते तो अलग अलग ऑप्शन मिलि जाला, जेमा उंदन जन अगोड़ा, जन मेक माई ट्रिप, जन बुकिंग डॉट कॉम। त जब आप यूं पर क्लिक कराला, सि आपते बतै द्योला कि भई नैनीताल मां यि यि सबसे अच्छा होटल छिन। आप येते बुक कर द्यावा। आप तेपर बुकिंग कराला, सि ऑनलाइन पेमेंट मांगला, कुछ तेमा पेमेंट दी द्योंण, कुछ पैसा दी द्योंण, कुछ पैसा तख जे ते दी द्योंण। यन मां आप ऑनलाइन बुकिंग करि द्योला।